Tikuaá iá ka ka'anto jin taka tikuaá ja ɨó ya'a ɨó tikuaá ia yua ka ka ka yeéyo nuu taka nteyu nu caldu nu xi jintain iniyo keéyo suan taka nu un kue'é sa'a jiinyó te kuuniyó tikuaá yuan te keéyo ñua va'a este tikuáa ia ñua kua ku jitainga inina keéna xi este nu inka tikuaá pero ja jitain inina ku taka tikuaá ia.